Men shaxsan soch o'ramayman, lekin atrofimdagi odamlar bu ishni tez-tez qilishadi. Ko'plab do'stlarim va oila a'zolarim sochlarini o'rashni afzal ko'radilar.